चाय के कई प्रकार होत हैं। और हर एक स्वाद अलग-अलग होते हैं। जैसे काली चाय या चाय पूरी तरह से ऑक्सीकरण प्रकृति हो गुजरते हैं। जैसे रंग गहरा और स्वाद तिव्र होता है। काली चाय का स्वाद थोड़ा कड़वा और मजबूत होता है। इसे दूध, चीनी, शहद के साथ किया जान हो सकता है बहुत कम होता है। जैसे इसका रंग एचेल को और स्वाद ताजगी में भरपूर होते हैं। या हलका थोड़ा देर सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। हरी चाय का स्वाद कड़वापन से बचाने के लिए। इसे बिना दूध के पानी बेहतर होता है। सफेद चाय: सबसे हल्की चाय होती है। और इसका स्वाद बहुत ही कोमल और मीठा होता है। यह बहुत कम होता है। इसमें प्रकृति ताजगी है। और हलके फूलों की खुशबू होत हैं। पुदीना चाय: यह चाय ताजे पुदीने के पत्तों से बनायी जाती है। और इसका स्वाद बहुत ताजगी से भरो होता है। यह गर्मी में ठंडा देते हैं। और पेट की समस्याओं के लिए भी लाभदायक होते हैं।